في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام، الشبح هذا كان يعيش في بيت قديم بس كان يخاف من الظلام لدرجة إنه ما يطلع إلا بالنهار، في يوم من الأيام التقى بشبح ثاني علمه كيف يتخ- يتغلب على خوفه وصار يعيش بسلام.